Zaho aloha tsy miketriky hany asia raha maha manimanitra azy rey. Marina fa ara-pahasalamà raha rey fa ah tsy manao anizay aho laha aminakahy manokany.